ممكن لو في حد مثلاً بتعامل معاه بشكل مستمر ، ممكن اقولها أنا فلانه الفلانيه ممكن اتعرف عليكِ و اخد رقمك او كده ، ولكن لو حد غريب وشوفته في مكان عام ارحله اقوله أنا غريبه هنا و مش من البلد و حبيت أن اننا اقعد معاك أو اتعرف عليك شوية بس